Pakusale kite to musasoan te'aha katanonan kite ore' apatok soanen kite napakusale mangase maparunu sepi' katatonan kite tomasaki te'e wi tomata wu binatang tando tosi nasuang kite ka pakusale maparunu tongoto ti punyu ore kangan alaen wane to mangura ise mamaparunu ise tatemuamua ore leisemua weikaci woane ore aijik moheren ore kite mosoan kaluya wu timeren sua tipon tinipo keng kite tamateren na'tipon kengkite apatona jadi pakusale ya' na nipo kaluya tutumeren one singkatou ka natasak tando tinipu weku to manguraren wei supirangkonan kinayumanku punto tineponku manguraren naka'awase. Wu moaheren ore kite musuan apa apatu suan kite utalose rakel wu su oras ne totipon tongonto kite nusuan rambutan wuwi mbayakite wane tera alaen isema parunue pakusa ore mouwa tu sumok wiaijik wi'takaci wu oneren towi tumuras teeleni pakayumaku sikite sangapato sinassuan kite tukakeren orembaya oresnetii mangaseren pakusale maparunu ore' nasala pangalaen kite teleni tongonto kite musuan solderei ore lima tolelei ento kunto hahura totelei into manipo ise mamatei rakelren to sasuanen kite totando ore timeren oresne tipon tando alaen tekite wuane mangase tosinasuan ma maparunu.